won akkantunnenii won ak aciting tunnen ishinii innama qarqartii, maana waatin <hesitation> ujuzi won fulanian midassen kabat won tan attin midasite fumbute, inute won ak biasharaafaa kulli himmidaffetaa malatin biashara midafet wontun feden barre siijetti pesa irra dargette won dansa irra dargette akkandette maitat dete <hesitation> won tente fungukitii dub maendeleo tenteyuu armuman itdabdii, pesa dargette ' kar dargette wontun armuman sikarkartii.